Ebho ni <noise> mel mama nue kpe na ebho ekeke nor ne mhelan mama yeme uyimhin ekeke nialan mhen ode nor mu-ma bubu ebho so ror ni mel wo len ne-mhelan yeme even egi mu na ghe kpelu ghe-ooo ebho ni mha ghe ne ghe ba ghe bhu wee oo di wel ni an ya gbe ese emhole omamu yeme even ebhoni mel ya-khian ena gbe eseoo emhan or mama yeme enu gha gbe eseoo bhe m mhe ya gualor emhe an o mama yeme runde bhe ni bhe ya gbe ese emhi nor mama ni meh bhe ya gbe ese emhi nor mama yeme se bhe mhi nor diario erena ghona because olemhi nor mama yi me when gho elan bhi omhan nor mhen uyimhi esi uyi mhie si oma ma yeme-mee emhi nor riri gha lu emhan gha yemel but omhan nor yi-uyin mhin no dia zagha-zaghu ebolurikpa eyemhe ogha yi uyimhi nor olokho emhon wo ye-muo runde uyin-mhin ne yuma oria mhiua ehel enewae eso roni ebe yemhen yeme ne temhanta etota etalegiola Mel na wel solobua wel bhor yan seye riobor sui an yiarere eghor wel yan seye mobor sui ma hia ekhor ruda ni ma-khia seye gua bhe leli an elewae eaonia ena temhon emhon nian ta hia seye rio wan nima enewani o e ma ya khian el enewae ne gua rie wan nobhokhan no bho khan ya wanre emhi nodia rio mama ye-mel momama mue kpen ne-bho ne diario <hesitation> wel gha kere emhi ne-human ona yowel aya kio dalo oleye emhi nor huma olu wel yan gha-ghe so that ohuman obhe gha leluwel ebho ne-gua gbe-bu-vo-wel gbeni emhenian omumu yeme omhan ne mue kpen e mama yel mel omhan nor kheko kio han e mobo yeme mhe na wel eni khevo kio yan ni egheso ebhe emheblan oria ne huma olena iwhine umhenbe o lenor omhan nor wo gie o mhan no wo gie mo mama hue mho mhan nor wo gie Alh rude eyomhan nogie no fiumhale ooo omhan nogie nor so-o keko ebhose rio wel gha daghian wil wel e o awel mel bho wo dia nia na uyinmhing nor ghi an wel ghe wil gha hol nu-wel gha yin bhe nebho nor diario ya yin emhi nor diano omana yeme omhan nor yin ese omamaye mel mi gha hol m mel gha yin bhe nenor mhani ya-yin ehe rudee eghe so ro nia mebho tobi mel omhan emhisa nime mel bho to bimelu mel gha lue ro mi wel enamhi na ni mel lunu omhan yeme ei-nia mel gha sede ya lue but mel bho lue fo but ogha khia mel bhi nia okhia me bhe gbe riobor sume khu na ghe kae emu bhi nia ni mel ghe kie lue rude amie on mhan nor hol nor gha lue mhi ne himu omhan e mi ni ekhe nor mhan gha lue mhi nor gho hen ogho sa eyan leba oghe ne eumhuni mahia But awe domie wel gha eso eyan ria toila eyaria khua selobua wo yan seye riobor sui lan khor runde iyan ma bhor lele emhi ni bhor ta o e ma yaa khian bhegia na mama na nor gha yema cas uni omama yemi bhor wel wel e o awel ohen nor gho selobua mel khi na ogha ye mel but mel mhan len wel ghe omhan easy na ya wuo hen selobua oghe mhenta but enegele wo sabor wo lue bho de mhanta mon wo sabor wor lue bho de mhanta mon wo mue kpen nia nana wo mudiani anerumhon nebho ekpen nor gui an emhe mobo ikhere uyimhi nor ghian omo bo ye agbohia <hesitation> emhi no diano emhi nor mama yeme nor ebhoi ne diano non muekpen niyan megha diario mogha mama wo yan sabo bhe dor dia rio runda amie bo selobua sabo lu <hesitation>